Iyoo bii niŋ i ko nte ye motoo niŋ otoo. i be miŋ taa la. a, niŋ kuma te a kaŋ de, nbe otoo le taa la bayiri otoo ka moo jamaa sanba le, haa. bari niŋ i ye a tara le ko i ko nňe ko, i faŋo le be a cikaa la saayiŋ saayiŋ, i ye a sanba. wo, nbe nňunna motoo le la bayiri maŋ otoo noo. Iyoo bari niŋ a ye a tara de. sotoo lemu lesansiyeeli, nŋa a soto, i ye nňininkaa le otoo niŋ motoo, i lafita jumaa le la. a ye tara nte la maroo kono. nbe otoo taa la bayiri wo ka moo jamaa le sanba, haa, nŋa wo le loŋ. Ee, oo, otoo niŋ motoo la taroo daa. Nte de nbe otoo le taa la. Iyoo bari bituŋo niŋ i ko nňe ko moo te a sanba la i ye, i faŋo le be a cika ye a sanba. duŋ nŋa dii la daaminto jaŋ. ite faŋo le be a cika la, i ye a sanba. a, komi nmaŋ otoo noo. nkana naa taa ee kuu ki jee to muŋ bi taa suŋ nfaŋo kaloo la, bari nbe nňunna motoo le la bayiri. Moo, i ye muŋ noo wo ke, i maŋ muŋ noo niŋ i ye wo ke, i be bataa le ka tara i ye jee. Nŋa wo le soto. Wo suusee la soto, otoo niŋ motoo la karoo la, nte la a kuo to.